nyɔmɔ nyɔmɔ nu jiika mu bɛ ŋ booɔ, anu kuŋkoo. bɛimaã ŋ ba nyɔmɔɛ nu, anu ta leŋɛ nu mu anu woa anu yaa sɔ. Kɛ ŋ fa ta nyɔmɔɛ nu ta leŋɛ nu anu kuŋkoo, ŋ ma anu bɔɔ nu bɛɛ sɔ. Á bɛ lɔ gee bɛɛ anu beeya mɔfɛla mabande bɛɛ la, híŋí ŋ kuŋ anu laŋnda, anuĩ beeya mɔfila mabandee bɛɛ ya. Komu ŋna a fɔ, ŋndɔ maã anu sɔ anu jiika mu mu. Bɛimaã anu kuŋ koo, ŋ ba waa ma, ŋ fa ta kpaa ma, mbee kuŋ anu laŋndá, si maã anu gbi nu sɔ, ŋna a nu bɔɔ nu wa sɔ. Kɛ munu wáegee bɛɛ ŋna anu sɔ, a beea mɔbande la. ko bhíí wa komu ndɔ anu beea pɛɛ mɔ fɛla mabande la.